لو عندي القدرة اني اغير اي حاجة في الماضي، هتكون قراراتي، قرارات كثيرة اخذتها كانت غلط وكانت متسرعة هغيرها، هرجع اهتم بصحتي مرة ثانية، ولياقتي، وهكون حريصة على وقتي اكثر انه ما اضيعهوش، وانه استخدمه واستغله في حاجات مفيدة تنفعني.